Ţi untab ţi, ţi familiyond ţi mleenţ manja mëleenţa ţi mampurir pëja, ayëlan këleenţ këbaakërë uci mpënaba unjaku nji nikaleenţ manja këleenţ kobi këlenţ utiësëba këleenţ paaj wala këleenţ paaj napëlon.